Mi sò quande se studia, prexempio i studenti universcitäi, ma no solo, se conseggia de mangiâ tanta fruta secca, tanti pistacci, noxe, amandoe... Donca fòscia en di mangiæ che aggiuttan a concentraçion ò a memöia.